چائے دنیا بھر وچ سب توں مشہور ہے تے اس دے کئی پرکار ہن۔ ایتھے کچھ پرمکھ پرکاراں دے ناں ہن کالی چائے۔ ایہ چائے ویکھن وچ سگندھ والی ہُندی ہے تے پتیاں نوں پوری طرح فرمنٹ کیتا جاندا ہے۔ ہری چائے ہے، پتیاں نوں ہلکا سٹیم کر کے بنائی جاندی ہے، تے ایہ صحتی فائدے والی منی جاندی ہے۔ اُولونگ چائے ہے، کالی اتے ہری چائے دے وچکار دی ہُندی ہے۔ سفید چائے سب توں کم پرکریا والی ہُندی ہے تے مرجھائی پتیاں توں بَنی ہے چائے <hesitation> بھارتی چائے جو مصالحے جیوں ادرک، الائچی، دارچینی نال بَنی ہے۔ ہربل چائے ہے، اس وچ پھلاں، پتیاں، جڑی بوٹیاں دا استعمال ہندا ہے۔ پوئر چائے چینی چائے جو کئی سالاں تک فرمنٹ کیتی جاندی ہے۔ آئس چائے ٹھنڈی چائے جو گرمی وچ ودھیرے پیٹی جاندی ہے۔ لیمن چائے کالی چائے اتے ہری چائے وچ۔